हमरा यापन याङ पाउ झापडे लुगा फाटा पेहरसहु । लुगा फाटा पेहरके मतुरे हमार नाहि हतई । उ लुगवा फटवा फेरी हमार जणवमा पेहरे वाला लुगा फाटा हसे गरमावमा पेहेरे वाला जुगा फाटा दोसर दोसर खलक सबह बणइ । हमरा जसने जणवमा धोती पेहरसहु, मठगर चाद होरसाहु । वसने कके चोलिया पेहरसहु । मठगर मठगर भोकटी होणसाहु । ओसने कके हमरा याको सबह पेहराना बणइ गरमावमा पेहेरवाला बणइ । हमार पातिर पातिर खलक लुगा सबह फेरी बणइ । उहे लुगवा पेहर पेहर हमरा गरमावमा गरम भगोसहु । जुन गरमवमा पेहेरवाला लुगा सबह बणइ, कटु बणइ, कमिज बणइ, लङोट बणइ, लुङी बणइ, गन्जी सबह बणइ । एसने एसने कुगा पेहेरके हमरा यापन याङ पाउ सबह झपसाहु ।